<hesitation> kalo yang sa tahu tentang cara simpan daging itu <hesitation> contohnya daging sapi ato daging ayam daging ayam yang sa paling sering maksudnya kaya awetkan ato pokoknya untuk simpan lama apalagi sa anak kos juga jadi kaya untuk daging, daging ayam begitu, itu seringnya tong kalo sa sendiri tu sa biasa kaya kukus akan dengan kunyi sama garam sedikit saja habis kukus kalo tidak kukus tong rebus, rebus akan trus <hesitation> kasih mungkin biasa sa sering pake itu bawang putih eh ta-taruh bawang putih trus rebus ato kukus sama sama begitu, jadi kalo misalkan mo makan tinggal goreng itu pertam, trus yang kedua tu <hesitation> bisa juga kaya cuma campur bumbu ini tong pu kaya bumbu marinasi begitu itu bisa pake lada bisa pake kunyit juga trus kitong campur campur dengan itu pastinya garam juga tong pake jadi kaya tong campur campur akan trus simpan di tempat yang kedap udara kaya toples ato apa begitu, jadi, tong simpan trus kalo misalkan ada kulkas yang ya kitong kasih taruh di kulkas.